پګړۍ خولی یا عادي ټوپۍ کلاه کلاسيکي خولۍ سپورتي ټوپۍ د ژمی خولۍ پلاسټيکي خولۍ د خیاطۍ خولۍ نظامي خولۍ د سپورټ خولۍ عسکری خولی زهروی خولی د پادشاهی تاج